han vɛn-na ɓɛ bwa han vɛn-na ɓɛ bwa han tuwa mibin a culɛru a zan oro cannu han twa mibin ɓɛ zu cannu-na han twa mibin a a ere'ara ere'ara benɛ yɛrɛ nɛ a han ɓɛ a han miwe bwa woo mu a oyi do han o ɲunbo to o tawɛ a o zun oro biyo sin biyo ɓɛ sin